M̄mé ñdidía, m̃me ñdidiã ãnnãng ãwak ũto̱ īmiyié igw̄a ãseké ẽtotok ké ñkukwo̱ý ékama ñfan īkpo̱ng ébo̱b, éjuog ñko̱n áfelé ésin, ékpeke ñfin ésin éten añye ãbile éteme élio̱k ànye àbile etéme élio̱k ésun ãlan. Iñuk īyie <hesitation> lkpo̱ng éseké etutuk kpasúkke ñkukwo̱y enũn ése ebobo̱b k̄e ñko̱n lkpo̱ng ãde enun ébók, èkpeke ñfin esin, ésin nkón, anun áma, ámábilé ésin ãlan etémé éliok, ejo̱jio̱g ãjim edin esisin̄ lkoṉ álusà átinkólo̱y. Im̃iyie ñdidiá ànnãng āde, élesī, ese ekama l̄hip̄ m̃bakãlā etem̃, lnũn iyie ñdidiá añnañg ékõlo̱ ãwilē. ẽsuk ēse étutuk, ũsuho̱ élelep̄ ke ãlan, étim nto̱-oku esin, es̄in ñtuen, ésin ájim étem ké éwuk, ãma ábile ekãma ãwile̱ ãde élep̄ ímiyié ńdidiá eko̱lo̱ miyon. Édia dia ànye ké ádadád, ékam̄a ãko̱ti ētem m̃iyon̄, ãdádàd m̃yon̄ ékam̃a l̄dia ãl̄o̱n étem añye. ẽkene lkãma akamu édia ádádàd āde. Im̄iyié ñdidiá ánnàng éseké ékama ñkuduk eñam ek̄o̱d ãjen ñkpifo̱n ẽla ékpekẽ éjed étim ànyr k̄e úlun éma étim ké ulũn ẽbo̱k, ẽko̱ ñkon ãtelé ésin ãwu, ẽsin m̃akki, ésin ãjim, étem ãmanam̃ ekpók iḡwa ãde ñto̱k ñto̱k ñto̱k ẽlo̱n, éko̱d ãnye̱ ãjen ñkpifo̱n èka ãsuk ãtem ãno. Imiyie ñdidia̱ éko̱lo̱ ũsahãlák ade̱ igw̄aye ekéyekén mkp̄atãk ãde ébeṉ ewan. am̃a ãchad ikw̄aha étim ében éwan, áye árolo̱, ékam̄a ñko̱n ãfelé ébo̱k